Raut nuk pangeh uih naru' iah inah raut video lem computer ngen raut uhm kad, dueh sinah uih pangeh raut.

Puung nuk pengeh uih err... ni'er ideh leh payo, kuyad ngen baka. Neh puung nuk pengeh uih ni'er atau puungn nuk peped uih ni'er.

Raut <silence> anak adih ngi...long lun bawang kamih iyah nah, raut, raut bol..raut err lamagui bang fa' err nah raut nuk do pian ngi ruma' tauh.

Karuh uhm nuk uih pangeh mileh nekaruh Kelabit, nekaruh lat nah sebada' ngen Tama' diweh Sina', dan karuh lun baken tak uih pangeh mileh neh uih karuh Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris. Ineh uh belajar lem sekolah.

Dagang nuk doo' kuan uhm lun tauh iyeh ineh naru' kebun sayur, jual sayur uhm nh nuk doo' atau pun nibu bua', masiew bua' lah neh nuk doo' kuan lun tauh.

Tangungjawab idah nuk pangah sah mili' lem pilihanraya iyeh neh um nu'uh lemulun dan juga' um nun nun tusah bang bawang masti ideh um nutun err selesai suseh sinah.

Ileh luk leh tu'en uih naru' ineh leh, ileh belajar lem bukuh ago, dan ileh mo meraut gita, meraut piano. Ineh neh ileh leh tu'en uth belajar nekinih.

Luk idih luk naru' tauh doo' rena'ey neh lah. tauh cukup rudap, tauh doo' kuman luk kenen luk doo', dan tauh mey raut, mey exercise. Ah neh luk doo'

Nuk midih naru' narih doo' dita' linuh inah nuk naru' narih milah bang sekolah narih doo' tuen narih nuk bang kerja. Nah nuk doo' naru' niat linuh narih doo liat.

Pu'un-pu-un uih inan telepaun uih memang mawang niyat doo' liyat kadi' narih kereb err kereb telepon ngan lun beken err kenep-kenep [er er] masa nga' narih perlu.

um Nukanan nuk do pian uih kuman yalah, nubah la'yah dan[um]nukanan lawid [um]nuk [um]paguman paguman lawid[aah] nah nuk[um] do pian ngan kadu'uih

Mey lem ayu' err nalan-nalan, mey raut err rasa keduih doo' doo' sineh neh doo' teh narih doo' senang niyat mey ni'er dalan ngi beken err neh doo' narih nalan-nalan.

Irau nuk uih doo' piyan inah irau Easter dengan irau Christmas. {er] diweh ineh uih doo' piyan.

Naem inan pekaa' ayu so' lem pulu' laak nuk pangeh neh laba nuk atun. Katng mudan, kateng mait so, inan laput, kadang-kadang inan trang juga'.

Sibu nuk pangeh sinaru' uih ninu padi, dan nuuh, mamu' macing tibu nuk pangeh sinaru' uih leh. Padi may nuuh mamu' macing ngeranih padi iih neh nuk pangeh sinaru' uih.